Kap dij da'a akuk jotkuk nëkë i'itëp jemëjk nyëk myejsëp nëkx nyëkë met'sëy në ko'o naj të kydyëy tyjatyë naj të wi'indunyë kap akuk jotkuk nëkë manëp.